كانت هناك أميره لقات خريطه غامضه داخل صندوق قديم في القصر، الخريطه هذيكا تطلع مكان سري في الجبل وماهوش مكان في الخريطه، قررت الأميره تنطلق في مغامرة استكشاف المكان و هي ما تعرفش <hesitation> اش باش يواجهها في الطريق، قابلت شخصيات تساعدها لكن كل ما اقتربت من الهدف <hesitation> تكتشف أسرار قديما على مملكتها.